يعني ك شي طريف بهاللحظه هاذي ما يجي على بالي حقيقة احكي ك واقع بلد كواقع الكلام اللي علتكلمو احنا دائما الشي الطريف عدنا انو اش اكو حغامي اش اكو ناس غير كفوءه تكون بمكان مسؤؤلين أو هكذا أو كذا بالحكومه يعني دائما الشريف ما لوه مكان بهاي حكومتنا الفاشله